binesunii wonin dandee laf kabana kastauf wonni kaba, dabbasa gudio hamtu kaaba goga jaba dabbasa sun lilla gudioa kabantinii dadeete lilla hi ishentu, dabbasa sun kaban yoote hindogorti kaban gudio, maldoontinen jirrate, unum dogortiey, sunif bare kabana, oyyu.